Apoo, mne nkomma nko rugan egu nko mma nko itamino tege mau mani nunuara. Tee loikene lotu eerogiguoi egu egere church kuanai barata church egu nkomma itamino ama kuanaigai un-urugu apo mne tanim bel eromino. Catholic church sigirai tai kugui iko aigou iko sinto apo itatomuro tau moki nasi noke kugei siki eromino egu ee buka sick muroi tege nunnugu akoi kugui kaigotomuro amuro sinto apoo taa ako kaikai lugero mino nkomma ogo melagu maro maromino egu ninety eight ere kraisisi nke ree taim egu ege musige moiromino nunnumo egu apomino aa mne mau egu morugomino apomino aa ia sick mne sick erosine amo sick oso ama ekenua mne amo ropa nkommai porugupa touno melagu morogui mne amo lopa tai kugui melagu muro, tai kaikai rugero minoi apao kaikai rugetarei aikeama ekunua egu ia loinoke ruge tomino mne amo ako touno rugetokuinegere. touno sinto apamaro mne touno melagu morogui etano touno nunnugui, egu mne tanim bel eromino nkomma nko itamino kuanaigai uru-urugu egu tau church kuutumonno egu barata church kuu. Egu tege lotu eerogimo nunnumo. Tege ogo miro ama rimuro tee moi oigani rogogino egu mne nagai ikonogu muni rai nagai step noke gere koro porugoimuguine tegere barata church noke nagai tee church nokegere porugoimui gu tegeogo lotu eerogimo tee lotu eerogimo nunnunguo tenko nkomma ita mino tege sinto nunnummo mne egu apomino aga ia aike kuguie aike ama ekenua timui tege te nko raito aposinto iko nko famili ougai lotu erogimo mne egu apomino mne mau aigou nomaku iai kugui amui sinto, lo aigou tee toi pei. Mne iai kugui egu amuro lo ee buka toi pei, ee buka egu muro, muro ege nunnugu egu makete eeroku. Mne tei unge ogo nkomma aike opo omi ama kirogosigai tege nunnumo egu apomino makete eeromoi mau eenkomma aike unge opo kerogasigai toi loinoke aposi melaguio kapenta nko aposi melagu egua apo mne amo moni ee renrekuo egu melagu egu taa moni orosi iko opo egu akoi loi ninu kompuro kompakakuro koturo egu uro. Ee buka uro egu amuro tee moni omio moni omugu egu opoku ako egu pogommai schoolpiro ee rasi kimbe piro egu taa pogomma waka ikoga pio ipuroi, apakuro uro taa egu etano egu waka eeru ege bukage kapenta tege loi, tege loi ama nko logagu waka erumo taa moni lonlogu egu nkomma ogo ee itamino kuge tee kaikai ruge tasigai aapokui tako kugui logomino tege aapogigu tuare kuguie kuge ama meragu kugui aike ama melagu lee touno ligomai porusu pa aike kugui ntuntu kogesi apako gemoi tounoke egu ego nkomma itamino kuagono tee aike prasing kuguinke noke muropakaro, ege into nunnugu tee aike noke kuagono apkaro tege on-otukai ege bukage egu tege ogo unge tee aike kugui nke aku nka nkagui apo ee akokugui touno petogigui lee loi lotu erokuara. Opo loie tantan goimuguogo lopa apokuo ako mani nne touno lonko ono-ono noke temumara aike mau mokinasi logiro taa kugui toi tepei, ako kugui amo taa aike turugenke uii nagainogo nokinasi logiro lopa ako toi piro ukipoipei toi apei mne aike sinto apagasie kuu itomui egu rol akoi loo.

Omo ako amo toi tapurui ako onogui nne ee numee sigarakomino nunnun ropa ro ako mun pokio. Ropa ro toi kainom me nume sigatomino nunun <noise> aikoi pogomma kaikai sinto tentegui. Apo kugui ama meragu ree teguo ako kugui mumurogim ako family kuge amo mau mani nunnugui. Apo rokoogo tounoke, mokinasi oo kuge tee mani tokasigai nunugui egu blessing kuguinee tata maumani nkanka kosimo nunungui aposigui aga eemu noke omum emuogo. Mmm tai rigomma meragu moro taa kugui lolouinogu tuntumara mau aike tounokai kegere toi opuroma. Aaro <noise> aike turuge roi apo mau loi aike turuge teumo runko nunnurimara ako kugui. Nnee aike tounokegere opuopu oromoru, magugasi ikoi blessing mm ee teguo nkommago itamino iko onoono kirogupa apakagu toi ropa mani kogogogim. Apogiguo sinto, aike onoono moriro piasi toutou porukoi pem aike roinkogo apogesi ia aike imoto toi piotopogesi, egu nagai taa moni kuago toi porukogemino kogogogesi taa onoono apagonne aike ropa toutou petogesi kogogogeku toi tegego rasi ogere kogogom, ia aike etano apagonne <noise> touno ropa nkonkogesigu piro ripui. Lomonko enton omoro apalolilo lopa etano toi kagu opai turegu kotom. Touno toi apagesi togeugua. Touno ta apoc togenko. Lopa etano toi kogeregu kugui ere ogo tege lasi ogere kotan ege ogo moguminagere kotom iko oge kuguiere kotom mm sinto aike usipac toi tai ligonma meragu nunusi aike omoto nke <noise> ako loi kilogupa rege min koro opoge moi tounoge tanko meregu ununlimo toi tege ogo mogere taa gere tuaree isigupa apo nno nunusi ree kinkilomolim amo ligonma time ama momuu nai gere toi nunusi ee mogeree aigou. Loi mugupaa pogolo, loi noge boss eruino apo loi noge uriuripoi tantumolo. Egu lopa ree tai ako ligonma meragu toi kopilo apamolilo ia gere kugui kotugogesi nunusi <noise> ia koro loi kilogupa rege tonton toi rugetogec. Amulima sinto, sinto apo ako loi kilogupa ree kogomaga piotomulimoi akonma umm ama kilogupa ako tentengu ree toi paurim ilomusine mugomoro amusine sinto apo tee taa rugetokimoru ia koro loi meragu ree mani rugolotoo murimoru ree meragurimoru ree toi <noise> tapuu musinu apo ako lopa taa ligoma meragu. Ree aike pururuu, aike pake muguruu aike sinto nke usipasi pepogemino toi lopa taa <noise> meragu tanta kugokemo nunusi <hesitation> tee nko ogo loi tee turugenko mani toi nununai. Loi tatou noge molilo nkogesi lopa kopilo nomolilo toi turugee apogim ia ogo taa imon. Apo loi nke nguogo <noise> ligoloo ugu touton muguruogim. Toi apoc ree am opoee ac naa penpee, tamu ogo ee oipoge moi mm apo nne silamuguala. Loi gene nkoio opo upuguogo toi apogim ungee opo loi tounoge uuna ac nno pim tee loi gene ipitigai ogo upugu toi purugogim, tege loi kaikai muge upugu toi porugogim, tano mugumologuo apo guo opo ia reregu ama ekeuna. Aikou nomagu lai tou ac molo. Taa palan nalo gee ogo toi ac noo kupogim. Oponkuu magugoregu ogo <noise> ee loi ama noko tege sinto upumo <hesitation> kupogaguo. Sick etaguoi ogo hausik upugui tee nkoio opo upuguo. Upumo tege toi ununrum sick meragu onmo moimoi tai. Touno nogu tepogiguo ako moni mamagosi touno loi ee temugu logomoi lopa toi logo mino porugoc aike apuc ogo toi punpomino purugoc apokim <noise> aike ee arukogimoi. Ako moni tounoge tugutuguu toi lopa apoc gann taa aike logamoi toi logai. Oo apo ako tapuu taa aike meragu. Apo gui kann tee aike moni ton tugutugu toi lopa nkongokim. Tounoge regu egu apogigu nne entano touno mani. Into regu iko loi gene nne ama ioulomaro ngumaro ogo lopo toi amai louu oloponno omoto mouugai min oo apogigui iko mau lopa toi umm magugasinoogo kuagouge ogo toi ac, parannaolo ogo iko <noise> oikou mau aike makngumolo toumo oo. Egu entano tata lapa sinto nunugui etano ogo nkorogee tete loi gene mugeituu ururumolo. Tee loi mugeitu tege nunugui. Apo tainomoliro nkonkogigui aga iko amo sinto nne ogo nomaguga muu ogo uga loi sinto silomugu molilo togoui. La imon into kilogoguu omo ia am taa imon aike nne taa meregu toi apagoropoc taa tentemumoi toi ia gere apogosi <noise> kilogogu ogo taa nkonma kilogupa toi tege mumira ree konpo omo ee ami aigou turuge ituu lusim ples elogim ege munmo nunumolo. Nno gerei ngu tonton apoe aigou tai nno. Oo mau toi apoc tata nko nagai lopa toi nne iko perelamuguu loo tege ac nkonma. Iko aigau nne atumio loo toi assign nne mugou mei. Lapa sinto siramulo apoguo ia am taa <noise> loi taa lor kaikai koro taa tapuu ioulo. Apo aike sinto, taa nkonma meragu ono onogo apo e aike meragu tuare meragu sinto mm nne loi kilogarei tou ioiomuina, ia loi taa meraguegu loo touno onokii nne into toi taa tutugasi meragu nagai nege ui <noise> loo nagai nomaguga pimologa into tee aigou tantalagiku topa toi loi nogee uio arui ee ito aco ia tegu ako tantagu-gomoi ege ito nagai nege tan taapu uotopui. Apo taa logonma meragu tege into nagai ui apo tuare meragu lopa into loi iouropiro, meraguilo egu logonma nko ogo family tege into mani tuntu guina mm ia iloulopaitu ekenua terumara. Roo aike touno nomuu apo tokinolomara mururuge <noise> lapa tei kotosi tuituui mm aike turugere toi tee maigou pasi tuituui. Tonton aike noge uu short eni mm ako logonma meragu tenterugu roo mau lopa muu turugomutu tonton oki nne into aike aiailo oo aike touno omnu nkeu muu <noise> oi egnasi ac oo aike pake ogi nne taa kaigoc, nne taa toi loipoe omo roo loi muu turugomutu tenko loi mani <noise> tuntumara ia iouropaitu nko loi gene terunmara.